لو قالوا لي يوم من الأيام تستوي موسيقار مشهور ولا تستوي رياظي مشهور؟ والله باختار رياظي مشهور، لأن أنا أصلاً ألعب رياظة، وأحب الرياظة كثير، وأتابعها وأتابع كرة القدم وأحب كريستيانورونالدو مرة، لكن الموسيقى ما أدري عنها شي، فأختار إني أكون رياظي مشهور أحسن من موسيقي.